okuali manege wo mastumis womastumis ogauku ossakai nako danda nege bira wosi kukus nako okia bosoko pang manege akere wosi sauku.